افضل انو اكون الطفل الوحيد على انو عندي فد عشين شقيق - لانو الطفل الوحيد دائماً يكون مدلل، يسمونو مدلل البيت، فموجود اكلي شغبي، موجود-أعيش حياة كريم - بس اذا عندي عشين شقيق شوية صعبي وممكن ويحد يغاغ من اللخ